A ummm amigo xhí vichí ta ni xa xho'o kuachí tá ho o n. ona onidiko uu, ta ona dani kuana ti'i ña'a ña davi shin'nadani ta nrinri dani, nratonnri ña nakuatannri ta nratonri nada kuea nika ta nada kueaxhí ta kastonna tá, inikuaxo ini nixanó.